Untuk mastikan i'ak a ana hapu nutrisi yang pas ndia harus fe pakan yang diformulasikan sesuai no jenis i'ak a, terus variasi yang bervariasi dan mete matlalole kualitas oe a basa boe ma pakan ndia hrus mengandung protein vitamin no mineral yang lengkap.